Tegna fahasambaragna, ie tegna azo trandrahagna, tsisy fijaligna agnao mizara le mampa-a l'aise agnao sy le raha mampahazo aigna agnao, zegny fôgna ataognao fa tsy miasa lôha amin-draha maro fô magnano le raha mampifalifaly ny fôgnao amin'igny egnao mahatsiaro sambatra tsisy raha mampijaly agnao